اللغه اللي نتمن- نتمنى صح من قلبي ان شا الله بإذن الله نتعلمها هي اللغه الإنجليزيه علاجال أنه عادت لغة العالم، عادت لغة العالم، ولا بصح مش حبي فال- ال- الأمريك الميريكان والإنجليز، حبي أني نتواصل في العالم، نوصلهم أفكاري، نوصل معاناة <hesitation> الشعب الفلسطيني، ما ننساوش ديما ديما، تحيا فلسطين ظالمه أو مظلومه ثاني في في كل مكان وفي كل زمان.